De regny milina fa- fa- fampifangaroa vatovato regny koa zany, lafa ohatsy hoe maro be zany asa igny ao nefa tokony ho vitay androany malakilaky kokoa zany laha mampiasa an'iregny noho ny mampiasa tagna sady regny koa zany to de hoe mitambatry to de mitambatsy le izy satria machiny afaka ahodikinao hoe fezay fezay laha ohatsy ka mbo tsy vita raha tianao atao.